Oy! Tegna azafady angahy fa sy kiniako, vaky verandrio. Oe! Raha mety de so- ao fa soloàko fa vera tsara be ty de! Soloàko fa tsy magnino aby atoroy anahy vidiny fa hozahanako foa fa mety tsy akato ho ato a! Fa ho soloàko foagna izy de rehefa manambola za de hifaiko izy. Tegna azafady angahy fa tsy fanahiniako.